زه ډېر کم داسې کسان پېژنم چې د عمر تر پایه د مجرد پاتې کېدو هوډ لري. دا هوډ په ژوند، انساني بقا او ډېرو نورو شیانو ناوړه اغېزه کوي. زه د دې نظریې پلوې نه یم. زه په ډاډ سره وایم کوم کسان چې دا فکر لري د مینې په کولو سره به یې هرو مرو نظریه بدلېږي او په یوه خوندور ژوند به بدلېږي.